Maitu au gegu maguri garona nao garo ai gikirani birthday getoni. Maiga kamasi auna ba verere iagiani vedanagina `begema vei. Nai maiga genai tu au tu maigesina taimiai tu bema ma gegu moni neganai tu atugamagini, karogu mabarari au gesi gamaguri vegogoto eiava gegu gauka gauka maigeri mabarari bara kea vegogori be, au gegu mai maguri maiaga garona maiga garama verevogogo iagia. Korana tu veregauka na au evaga maguriguto mo garo tu gauka na genariguto bona mo taim ma ama dogariato. Bena mo taim na ema gabiguni veregauka na au e blesiguni mai moni kotuna agoitagoani mai taim sebonai bana verere iagia boiogana a boiogani neganai tu mo gauka gauka kika bona au mo karogu au gesi gabarego vegogoto mogeri kika maki au gesi bagana verere vegogo Dia gia mogo senagi gegu famili mabarari kika, misi koseana mabarana maki mo garo moga kika maki bagana verereiagi vegogoa korana tu tanu iago nuganai bema taim na eragagauguni neganai gia maki kika mo verere taiminai kika maki gaverere vegogoto be asi gegu tugamagi ta mo gabu nuganai tuna. Korana mo garo egabiani tu veregauka barau bana vaga namoa. Bana vaga namoa anina tu maiga, au gia na enariguto amagurito sinagu diana nuganai enari gitakauguto bo na amagurito. Amagurito mu abaregoto bena au evaga maguriguto vavinena tauna gia na genariguto bona mo garo egabiani. Mo garo egabiani nuganai tu auna veregauka tu aigesina batanikiuani. Au mo sinagu tamagu tu aigesina ba tanikiu vinirini, tarikakagu maki aigesina ba tanikiu vinirini. Nai mo taim egabiani neganai tu bagana gani vegogo, bagana verere vegogo be veregauka bagana vaga rage vegogoa bagana vaga namo vegogoa. Naima maitu garo namona ta bona garo verena ta veregauka gena. Nogamo au gegu lagani matamatana ma evegabini mo garo ai. Mo lagani eve matamani nuganai au tu aigesina veregauka ba bavaga namoani bona bavaga rageani bona ba tanikiuni. Mo lagani vinubana au enariguni igita gauguni ela bona mo taim mo lagani moga ia magoni nuganai au tu matamatana ma efouni neganai tu au tu gia tu aigesina bavaga namoani bavaga rageani ba vevato iagiani. Bena mo taim egabiani neganai auna sanisi namona agabiani mo blesin na agoitagoani nega naitu auna aigesina bagauvei iagiani. Veregauka vaga lagena vaga namona uranai. Naima tarikakagu bona sinagu tamagu wagu dogoro iaiagu dogoro maki o karogu mogeri mabarari maki begene iaku vegogo barau vaga namona vaga ragena gana. Nai ma mai garo auna atugamagiani maitu garo barana ta bona garo vere na ta. Veregauka na gita ta ta ivinirato naima, bema ma gera o asi gera senagi mo vevaga namo mo tankiu veregauka tu sini vinia vegatana. Bita gauvei iagia o bita verere iagia o asigina senagina mo garo sebona moga tu veregauka tu vaga ragena mogo. Sena dia mo garo sebona mogo, garo vanagi vanagi tu veregauka tu bene guine, vaga ragena bona vaga namona tu gia mo geregana. Korana tu garo mabarari sebori sebori nuganai gia tu vanagi vanagi gita igita gauran enarirani keve nugari ai evaga namorani o gera vekwakwanagi nuganai gia na mo vekwakwanagi nuganai evaga. naima, veregauka gera tanu maguriri nuganai asi sini tugarekwaea. Gia tu vanagi vanagi sini gabia gita lorurai.